<hesitation> L'important nun è a truvà <hesitation> l'importante si c' piens è che fai. 'A destinazion cont, ma cont 'e chiù cu chi vaj a fa 'e cos. Pecchè si ij putess ji ovunque voglio nel mondo ij nun scegliess 'na metropoli o l'isola tropical <hesitation> o nu post 'a cartolin. Ma ij scegliess nu post semplice. Magari 'na spiaggett, arò 'o tiemp sembra ca nun s' ferm maj. Ij nun c' jess maje asul, ma ij ci vuless ji cu papà. Con mio padre. Pecchè si ci pens, si torn aret dint 'o passat e penso a mio padre, 'a patm, 'o rapporto nost 'e stat semp nu rapporto difficil. Nun ci simm maje parlat fino a fondo. <hesitation> Lui è n'omm chiuso, uno 'e chill che è cresciuto cu 'o peso d' 'e responsabilità. Cu l'idea che s'adda dimostrà poche emozioni e maje nu segno 'e debolezz. Uno 'e chill ca nun t' vonn maje bene. Oppure te ne vonn ma nun t' 'o diceno. Che magari t' 'o dimostrano quann t' sistemano coccos 'a cas. Quann t'accatt coccos p' mangià. Ma maje cu n'abbraccio. E pecchè vuless ji 'o mare? Pecchè 'o mare è nu post da calma, da tranquillità, che lascia sp- spazio p' 'e pensier m' 'o immagino accussì. Che fossimo assettat vicini, in silenzio. Magari mentre pescamm, senza parlà. Sul ij e iss, cu 'o rumore 'e l'onde. Con quel sorriso nu poc accennato. Foss nu bellu post p' sta assiem, senza pression 'e dovè spiega tutt cose. 'E truvà 'e parol giuste, 'o mument giusto. Forse è proprio accussì ca putess inizià a capì nu poc meglio a patm. Chest m' dess sicurament 'na grande possibilità. 'Na possibilità che con mio padre nun aggio mai avuto. Nun aggio mai avuto tiemp 'e affrontà sta cos e mi riaffrontà. 'Na cos che nun aggio mai capit aret a chella corazz che ten iss. Ci vuless chier: "Papà, ma tu come stai? Pecchè nun m' parl 'e te? Pecchè nun m' ric tu che pruov? Ti vuless chier nu sacc 'e cos. Come era il tuo rapporto con i tuoi genitori? Come stiv, cu 'e frat tuoj?". Ma con calma, senza forzarlo. Senz 'e c' dà tropp agitazione. Vuless sapè che sogni tenev iss quann era guaglion. Vuless sapè che cosa ha dovuto metter da parte p' diventà chell che è diventat. Pecchè patm ha fatto nu sacc 'e sacrifici, da quann era creatur. È stato semp appriess 'e genitor e ha dovuto rinunciare a determinate cose. Iss 'a fatt p' 'o ben d' 'a famiglia. E 'o continua a fa. Sì ci vuless chier se ha avuto paura. Se 'a pensat a coccos 'e brutt. O se ti sì sentit sul. Pecchè ij 'o sacc che è accussì. Ij 'o sacc che pur tu t' 'a sentut sul come cocche vot ij m' sent sul. Sul che tu nun 'a maje ritt. S' ver. S' ver da l'uocchie tuoje. Si ver ogni tant. Ci sta parecchio che ij 'e patm nun conosco. E foss 'na bella possibilità approfondì ste cose. Anche pecchè ci vuless dicere semplicemente. Tu m' manc papà.